Ana jeyaa e rusi kooɓe finatawa mudun nagodirɗe, e laminde neɗo gooto, kaŋum e ɓomi kertanaɗi ɓe, heɓe dun e jimee. Eɓe njoganii ɗun fay innde. Bon, so ngoonga Alla mi wanaa min kaa anndanɗo ɗun koy. Eey. Ɗun hatta kan waawde jonkaa wiide fay mi sifoto.